العطلة المثالية الإسبوعية بالنسبة ليا هي تبدأ بجهوة صباح مع فطور خفيفك وجاعدة مع الاصحاب وإلا جعدة مع العيلة وبعدها خرجة للبحر او منطقة تانية وفي الليل مشاهدة فيلم او الاستماع الى موسيقى